Mo oyabink chamo ọwọ ma na abgubha ava da odam odami, na agbubha ova-onnan ononng odam-dami ka ettem ezannan me wọ onnon kpanankpa ohom akpen pe cho orrowi, onnom kpanankpa owuri, idik se kima edakaatem onnon kpanankpa biro so odik fo obam bi osi ofan me oham odam-dami cha mo orok k ette m etzang-a mo oyabink wa, odam-dami mada ohowa mẹ oda odik kwa ettem-a po oyowa ki eyan, odik kwa onnong asimi abgubha odawa arrang-a, odik sannon otzim echor odawa rang to howo k-ettem kameik ohohm wott cha du bẹ be abgubha kahan bẹ echor kaham be onnon manda wuni cho okan bẹ bẹ ka nam yina ke ette m sa be me de hami emem be hama odam odami, be hama odam-odami ko dabo, annon bẹ aham abgubha mada be kwe ka ham, ikibiri howa ma e ohohm cha be hami abgubha, yina k'ohohm etzanna, errima, etta, ehot obgh kanan kpa hiwu-hian asi ehot fott ohowri yan no bẹ amma kanna echor be akanna arowa a chin ke abgubha mu vani vani amma sima ehat oko ma oyadik abguba mana atzima erima, ebọng abira aku ma oyabik nwa-a ka ham inni chiwi be abgubha Odam-danni ka fa odawa abgubha odam-odami kafa sima kp akpen ohama, mo ke bi abgubha ojiwi oji, akar akara abgubha ajiwi oji, be kpon-kpon abgubha ajiwi oji, dut odan-danni annan ka, obgh dani afu awowa me k'ohhom abgubha kafa ahama but onnon ovo oko mẹ obak atsim kava awanna mada be damo ke ettem onnon oku maada bi otzimo oza iba ohowo iba macha ke ezam me asa ara i ba so ojiwi oji obga dani ava awowa mo ohohm nwa kwu cha amanni, manda ome ara da nwa omo mẹ manda bi odan-dami ettem owuri bi onnon fo ohowo ka ettem, kasim ettem omẹ ma, odam-danni ofon di ara aben cha odik ọnọwo ma oyabink, ara odik chi ma eto mẹ awon tam ara ida cha nonno aroki akpen ara aben cha ohohm wo kwu ada arrondi oọ adam-dani oko twa abgubha ava owow medi abgubha ma ko okanna ki odik kpanan kpu, ojiwi mẹ mundo abgubha ke wo si momo osi ozum bi mo hama abgubha cha mo kari ayok-a, odam-odami kama adawi, kafa awobumanda bi atza bami odam odami ke e phy kpanankpan ida ki ba ma oyabik cha bẹ ma akpa odan-odami onnon ko dan bẹ ida awok-ke atzuka abgubha asa dawi odow-a yina Abgubha ajiwi oji, abgubha omo si man mo rowi akpen oka-ka abgubha ova so adawi odok sa'nn aham, ajiwi oji kie rang odabi aki odam odami ahamma idowa di abgubha aham so ahama abgubha idik sa mo nann ekpadem asa asi wiro witt da ki abgubha ahuma ba a sima abawi ennakwa eranng so onnodu, errang cho onoo da erara chema eharo yina abgubha onnon odam-dami komo onnan-a, ayo nchika shop kanna nda dawi abgubha ma shop dumma, abgubhu mando kada abgubha mado ka da okanna man ka k'phọhm bi idum=w abong arowi orowa idawa obong arowi a omomah, edowa onnon ohowa ka bọng ọhọhm koni amẹn o ham mbani da uhomarma oke odoka bong abgubha ka ham atzima aa obukannon pa akara ononn ovo pinia me atzim abgubha onnan bong bi bong tzuk asa si ohom-ma me oyin bẹ abgubha oki bong odam-dami onnan, onnon keya wo onnan bong odam-odami, odam-odami omo fona ka ononn keya, ka abgubhy rang, odam-odami omo fon ka onnon keya bi kam madin nwohwa ma nkani ayok nn be odam-odami nwo ka abgubha kava annang odam-odami fona ka onnon keya obok onnan ko bi aya atzuka onnan ida-a. Ayam ma ozum omo si anna va po, ozum osi a ham e'komhom nwu cho, zoka fa, zoka, fa asi annan-ẹ ifa ido oku mẹ ma, man biphrit mo china ka orọrọh mọ oroyi akpen pa odana-odami, odaun-odami ofn mẹ ibinokpaabyi, odam-odami ofa ka idu-daha ibinokpaabyi oko sa onnan man, ibinokpadyi omo onnan man odum-odami ku fon ka ettem, ibinokpaabyi obenbi onnam man ahuma chẹ owobh ttara man kamodabi mo rarnnang ka asi, asi bhe ko asima afonbha, kambi mo bari noh ka ekpon, kam ekpon, kam gi houmi, ke owoa mẹ ottara ma, nwett ting onnon baak man bi ma oyabink nwa mo ra omoman mo ra zama yina ta mo owowbu ka odan-odami owuri ke oki oyabin, idam-odami ofon ki ibinokpaabyi, ofona ki erong kẹ ibinokpabyi ofona ke emon mo si bi ibinokpaaby oki odik kpanankpa osa, onnan man aham ezi onnon duma, odam-odami oko kwa kambi odabi abgubha ko kaham, aki ettem jo ojiwi mada no me ibinokpaabyi ottokh kpannankpa osu onnan ka fuvuma odam-odumi okwa me wu obiro obaak man bi oyabink cha moki obira okwa ma ta odik si ibinokpaabyi osi man echa omra bi ibinokpaabiyi oto ma oyabing nwa odiro ttara, ottara so kam chuwibi ibik si ibinokpaabyi osi odam-odami okwa onnon keya aki ibinokpaabyi osuma bi ayi rong asa kanni ayok ke omma sima odam-odami o kwa abyubha odam odami kafa adawi bẹ tap-tap.